سلام عليكم, انا جديد في هاد بلاد, ماعليش نوليو صحاب, مام سي سي بوسيبل نتلاقاو نقصرو مع بعض, نبوجيو مع بعض